العدد ديال الساعات ديال العمل في الاسبوع الواحد قدروا نقولوا يعني 41 ساعه يعني في الاسبوع ولا 45 ساعه هو عدد الاجازات كل عام يعني كاتكون حتى ما بين 22 حتى 30 يوم في العام